Yandemborita yaiko kavi vaera, yaja vaera tenonde kua ou ovae yandeve yave oipotata yaikatu yaiko esa ipuereta opa yandegui jaeramo yaikota yandeya ndive jare yaekata supe arakua